أحسن نصيحة عـ عطاوهالي الناس هي أنني ما نـ نهتمش بـ <hesitation> بـ بآراء الناس حول حياتي و حول قراراتي. إذا حاجة راني نشوف فيها بلي تساعدني و تخرج عليا، نديرها مهما كانت <hesitation> كيفاش تبان للناس لخرين. إلا أنا مقتنعة بيها و علابالي بلي هي هاذيك الحاجة هي لي تخرج عليا نديرها.